Ujun juuun chua cachi yo ra yee un cuahan quee ndute ra guehe quiti ra yee chi ohoia guee nuu nia sigui sugueh ye nde tu ingrediente ajo cebolla chile pimienta clavo comino oregano hierba santa ya tuu na ndico ra guee nuun ujun niha siguɨ quindi nia a ya quee yu aui guee nuun quitɨ quitɨ guera yee nuun nduhve ia guee nuun ujun ian nahan ii ndiuhu jui chu ranchu sihi ndiguɨ granja chiahna na ji chun yee in ndivɨ jun ndequi ndivɨ ranchu chihin an yee vaha i jun u me.